Na izaho aloha ampisafidianana dia aleoko tomobiliko, na manana tomobiliko ihany aho dia mandeha amin'ny tomobiliko satria mandeha amin'ny tomobiliko aho afaka <hesitation> miadagna aho agnatiny ao. Zegny tiako atao ao rehefa poritra tia hipipy aho dia ajanonako moramora maka sisiny aho dia mandeha mipipy aho. Satria tsy menikenika ohatra ny amin'ny tomobile fitateram-bahoaka ireny. Fa na anao mandeha amin'ny tomobile fitateram-bahoaka menikenika aby, ndre tsy tapitapitra aby ny amaninao a, dia efa mitsangana anao satria menikenika andeha arizareo kade. Dia izay!